شيء طريف رأيته على الإطلاق يمكن أذكر مثلا رؤية حيوان الضبع مع أسد و كان ذلك الحيوان خائف من ذلك الأسد و كان يدعي أنه مصاب في رجله و ذلك الأسد كان يصدق أن ذلك الضبع مصاب في رجله و عندما ذهب بعيدا بدأ يمشي بصفة عادية و كأن شيء له و كأن شيء لم يحدث له و بالتالي هنا يعني موقف طريف لأن حتى الحيوانات تستعمل الحياة في بعض الأحيان عندما يتعلق الأمر بالحياة أو البقاء في الحياة.